Do prej dallimeve kryesore mes kalit edhe magarit, ose gomarit, jon mnyra qysh ato reagojn’ n’rrezik. N’panik kali ik, ngan edhe shkon, ndryshe prej ksaj gomari ka me u ngri prej tutës edhe ka me nejt në ni ven. Komt e te dy kafshve dallojn’ shum’ edhe bishtat e tyne jon ndryshe. Bishti i kalit osht ma i valvitshëm e bishti i gomarit osht i ngurtë.